Uguk ajá uyinkërin ajugul pasin nël kandeelani wël, kandáananu wël, kandoolun koo bëliyëng kowun já uwín ajugul unyinkërin pëëñalël. Uguk ajá uyinkërin ajugul ţí kanduwa. Uncí këënduwul omana wobí ţáal kanduwa kamënţënkun uyinkërinu. Bí yinkërank unk, okoo peŋ pëënţáalu uŋalu pasëk unjoonu këëndeelin wël.